मोहके महंगा रेस्टुरेन्टमे जाके महंगा खाना खैना शौख नाइ हे। रेस्टुरेन्टमे जाके पैसा तिरके खाना खैना काम पैसाके बरबादी हे। यहति बढिया अपना घरमे पकाइल ताजा, स्वच्छ, सफा आउ सन्तुलित खाना खैना चाही।